हाथी निकटवर्ती पारिवारिक समूह इसलिए बनांण कि ये उनकी सुरक्षा, भोजन खोजण, और बच्ये पालण में मदद करदु। इस प्रकार के समूह मँ, हाथी एक-दूजे कू खतरों से बचाण मँ मदद करदा, खासकर जंगली जानवर और इंसानी खतरों सी। इन समूहों मँ बुजुर्ग मादा हाथी (मैट्रिआर्क) मुख्या होलि, जिकि अनुभव से बाकी सबकू दिशा मिलदी।